والدتي الله يحفظها تتحدث الكويتية وهي لهجتها الأم من الكويت، اما والدي بيتحدث <hesitation> نفسها أيضا، لكن أجدادي من جهة والدي يتحدثون <hesitation> باللهجة العراجيه كونهم جاءوا من هناك جاءوا أجدادي من جهة وال والدتي يتحدثون باللهجة الكويتية الجديمه والتي تأثرت باللهجات الخليجية الأخري.